Portugal ndraiky anao zany vao mitandre ny Portugal zany tonga de baolina raha malaza am'zany e. Bakeo o- légenden'ny baolina tena malaza aty ambony tany ty resaka foot eto resaka sao de ataonao fa baolina lavalava koa zany, bôly foot dia <hesitation> ao zany e, ao zany ohatra hoe atao'tsika laolo Ronaldo io zao bôka ao, izy zany malaza resaka baolina.